د تایلنډي خوړو ځانګړتیاوې دا دي. تازه مصالې، لیمو، مرچ، ګل‌دارو، د ناریال شیدې، د کبانو ساس، د لیمو پاڼې ډېر کارول کېږي. د خوندونو ترمنځ یو ښایسته توازن وي، خواږه، تروه، مالګین او تریخ خوندونه ټول یوجای کېږي. پي تاپي یې مشهور خواړه دي، د وریځو، مکروني، هګۍ، چرګ، کب د او تریو خوندونو سره جای پخېږي.